عشرين شقيقك يعني يكون عندي اخوة هلبا هلبا يعني اخوتي هلبا هلبا هلبا. فلهذا عائلة كبيرة يعني عيلتنا تكون لعيلة كبيرة ودعم ومساندة يعني نكون واحنا كلنا يد واحدة يعني. فلهذا يعني لما يكون عندي عشرين اخوت حاجة يعني حاجة مليحة سواء يعنى عشرين اخوت ولا عشرين اخت، حاجة مليحة يعني، حاجة هيك خلي يعني عندك دعم ومساندة حاجة كبيرة